Aon, loko fampiasany loko vombo-nany, misy vombo ndraiky loko. <hesitation> Miaraka miasa akendriky ze vombo-nany in̈y edy e aviô aminjay maro zen̈y raha ampiasany raha io karà ataony ahafahany mandeha amin’ny tany ombany. Aviô koa zen̈y ze mampa mampisy ekilibra izy ndraiky in̈y ze ahafahany mandeha koa tsisy in̈y ze tsy afaka mandeha zen̈y ze.